dafay joxe werdemoo; ay genre u mbuum yi, nebedaay, fruit yii nii, ñam bu tooy. ñam boo xam ne hohut, day joxe <hesitation> lergi dafay <hesitation> dafay jox nit appétit, te dafay yokku sa wér-gu-yaram tamit. Lool lii ham naa ko ci façon ñam yi yooyu. Waaw diwlin daal neex na lool, neex na de waaye nag du joxe wér-gu-yaram, diwlin du joxe wér-gu-yaram. Diw gi doon génne ci jamano ji, ci la wér-gi, wér-gu-yaram wàññiku si jamano ji, biñ bàyyee suñ ñam yi hoon, ay mbuum yi yooyu nebedaay def si gerte, hobu ko, hay diwtiir yooyu, def ci toggu ko. Waaw yooyu yépp dafaay joxe yaram. Loolu moom xam naa ko si. Ay ñam wu tooy genre i fonde yeek laax yeneen laaxi tubaab, yooy yépp yooy yépp baax na. Mun na nekk ñam wu tooy daal. Waaw, yooyu loolu de xam naa ko si ñam woo xam ne day joxe wér daal waaw.